Buéno̱, rí komídá rí nani̱gu̱ꞌ ikhúún, e̱ste̱, yaꞌduun, yaꞌduun xtílá, jngáa̱ ríꞌkhui̱, komo rí ra̱míngíjiúúꞌ ja e̱yo̱o̱ ikhúún rá, naka ríꞌkhui̱, na̱rígu iyaꞌ gi̱nii rá, naka má áyáa̱ xtílá nda̱xíyáa̱ má rá, jngáa̱ yáá ke nigaꞌjá iyaꞌ rá, po na̱xi̱ꞌñáꞌ mbá xúbá khamí na̱ra̱khuáa̱ ikhí, numuu rí nandoo na̱rubuu̱ xúꞌkhui̱ rá. Wámbóꞌ má ikhaa rá rí, <hesitation> <hesitation> wámbóꞌ ni̱rubuu̱ rá na̱ni̱méjáa̱nꞌ na̱jña̱a̱le rá, jngáa̱ jma̱a xábú jma̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ wámbó ikhaa, na̱ru̱kuii̱ má xúꞌkhui̱ rá, nda̱ríyáꞌ chámbóo̱ nda̱ríyá xógíꞌ ríꞌkhui̱, na̱ru̱ku má náa̱ꞌ xú khayáá xtájngaa má náa̱ rí piésóo̱ ma̱ru̱ku rá, jngáa̱ wámbó ikhaa na̱grui̱ꞌyá naꞌga̱a̱ rúꞌ. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ yáá de ikhí rá po naꞌga̱a̱ má rá, na̱ra̱khuáá mágá, axú má i̱ra̱khuáá a̱ꞌkhui̱ rá, jngáa̱ i̱ndóó má xkua̱ꞌnii rá, yaꞌduun miꞌxá má xkui̱ jaꞌnii e̱ni̱ rá, jngáa̱ i̱ndóó má nakhu jma̱a duun rá, limúu̱, mágá má a̱ꞌkhui̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ikhu jma̱a xúꞌkhui̱ rá. Ikhaa má ríꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ ikhúún. Jngáa rígá i̱mba̱ mbu̱júúꞌ xndú rí gíꞌdoo ra̱mbu̱ ikhaa mbu̱júúꞌ, o̱ naka má átsí náa̱ náa̱ꞌ má nugu̱jue̱ ja rá, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí naꞌkhanúu̱lo po na̱rígu má náa̱ꞌ ma̱khu̱ꞌmbúꞌ khamí na̱ru̱ku ra̱mbu̱, na̱ru̱ku duun, mágá má ikhaa jngáa̱ wámbó ikhaa rá po yáá nigu̱ꞌ má, má wáa̱ ra̱mbu̱ rí na̱grui̱ꞌyá ríꞌkhui̱ xkui̱ rá, na̱ri̱ꞌtha̱ <hesitation> na̱ri̱ꞌtha̱máꞌju̱u̱n xndú ikhí xkui̱ rá, po yáá nagu̱ꞌ wénú wénú rá, po yáá wénú, ikhaa ríꞌkhui̱ rí, rí ríꞌkhui̱ ginitsu rí nani̱gu̱ꞌ ikhúún rá. Po xúꞌkhui̱ múú jaꞌnii.